O vahutate tenaa, nae kahi vahutate nasunom o vahutate te bukimeasun. Na teitei miriha peha siruta vaan na teitei miroho bona moon, a si moon bara baiko moon teve ae e tamanae. A vuutom tamana to teitei roho tea vaan bona. Peha taem, popo bona rori me sina na beiko moon pa mate. A henanea si beiko moon bono e ririgono. Me sinanae pa mate roho, e sainanae hae e moon va sunano, me ririgono pa gono bono hum va tei iaa teve. Me eovo pete a sunano, a moon va sunano. E sinanae he mei nana tea mate, mepa he roho bona bono peho konobo. Mepa sue kibona, "o konobo vai e konobo vai tea ma moon vaii o moon sunano, eori na ataoto rori bono konobo bona." Tea ra ma beara bon, bean kahi vahea amaa taba tean, maa va`uvu`uvuu va tea maa beera bon, ean pa uhu nio konobo bona." Bara teitei nao me sinane ririgono pa mate. Sinane ririgo mate vai, mepa, tamanae pa vahio vahaa roho bona meha moon. Eve he tea meha papana vaan, na teitei miroho a peha si otei, a henanae e bukimeasun. Eve he si otei bona a kaho nae ae suin nae a kaho nea aba, gunaha ma teo komana, taneo teo moona ore gunaha, a vihi nia kuru. Eove pete a beiko tea peha sunano moon va tea meha vaan. Bara teitei bata nao, mamihu taen e tamane ririgono a vag`vagana rakaha. Bara teitei nao me be tamanae kahi vagana maa, repa noma e sinanae, e sinanae vai to kare vahio nie tamanae repa nahunahu vakavara, repa gono kibene ririgono be tamanae sa tara haana, bona maa kapa kaukau bara maa sino iana bara kapa iana, repa vaobete tea <hesitation> orepa vatei kiboe ririgono mene ann. Paku tamuana vonana tebona. Peho taem me tamane pa naonao tea vagana, dee maa bona maa iana, me sinanae pa paku bana mibona venei, kana bana, gono bana kibona bona maa kapa` kaukau mepa vatei kibona bona maa sino ae amaa kapa iana. Me ririrgono pa sue, "eh, heve no rakaha oiaa? Enaa na rake nom tea ann iana, eve he a hiki rakaha bean mara hee vareko anaa ta iana. Mamihu taem ean toro heekoa nom anaa o kapa, o sino, ae o kapa kaukau." E sinanae pahena vakoara koa. "Ean toro vanu, ean toro note- ean toro note bukimeasun ean ro vahio e bukimeasun ean re ann ta iana! Ean toro nao te mutamane bukimeasun!" Sahata pa sue, "mene tabe bene e bukimeasun, naa na rake koa nom tea ann ta iana." Mamihu taem be tamanae vagana maa ge vahipi ma tabae e sinanae pama hee nana bona bona maa sino ge amaa taba ann vai ei, ama hata. Mepa suguna ma teo peho bon ei, mepa sue. "Naa kahi pita nom." Repa sue tamuana kinana bona, ean toro nau te bukimeasun ean re vahio neve ean re ann to iana." Bara nagunagu vai tea baitono bona maa kaen taba bona, mepa sue, "naa nomana na kahi nao nom tea rake e bukimeasun naa pa vahio neve naa ta iana." Merau, tagune rakaha tea pasu nubunubu mepa pita me pita me pita. Eve he eove na tei mirori <noise> mepa pita me pita me pita me pita me nao, mepa no suguna tea peha vaan. Be vahus- be vahus batana bona vaan, orepa va`uhu nibono konobo repa ahaehe batana. A haehe batana eve he tea nao bata, nao mea tavaan pa avuhu bono konobo, 'ih, o konobo tabae rakaha bene to avuhu batana mibona si moan." Tara vai nao ori, "eh, ean na nao,' hivi vai ben e rigono, ean na nao bata nom sau? Enei koai, naa na nao bata nom tea rake e bukimeasun." "Ean kasi na kona vareko nom e bukimeasun? E bukimeasun he a vaan teve a vagegeana vaan. Teo hum bona, teo hum to taatana bata nae. "Ean kasi na kona nom e bukimeasun a nae. Ean kasi na kona nom e bukimeasun a kaen aba tabae?" Mepa sue. "a haiki." E bukimeasun a, ean bean tara e bukimeasun asun ean pa naabu." Mepa sue, "ah haiki, na mataa nana na kahi nao koau naa re no vahio vareko nie, naa re ann vareko ta iana vai to mataa." meori pa sue "ah bara." Nao, nao, pita vaha bana, nao vabus batana bona vaan, ta meha vaan bana, va'uhu vaha bana nibono konobo teve, mepa aheahe bata nao, me nao me nao me nao me nao nao nao, suguna bana batana eori he hivi bari. "Eh to nao bata vonoman?" Mepa sue, "naa na nao bata nom enei, naa na rake bata nom e bukimeasun." Bara no sugunu vai ah, oha vai ori, meori pa sue, "eh e bukimeasun sa aba haana, ean toro tabin vahaa ean repa nao." Merau, mepa sue, ah kahii, naa kahi nao koau." Nao vai me nao nao nao, tanum i pan i suguna rakaha timan te bukameasun. Suguna batana mea tavaan pa hivi bari, "ean na ante bata nom sau?" "Naa pa nomau tea rake e bukimeasun." A peha he, "eh, e sinanae iu, e sinanae me a moon va sunano." Merau me sinanae pa sue, "a peha si moon iei a maahura na rake bata maana bona beiko tean, na rake nae tea vahio." "Ii, e teie rakaha a moon to rake nana tea vahio bona si beiko tenaa te sue voe sinane bukimeasun." Merau mepa sue, "e naa." Merau mepa naonao mepa hivi bona, "a tabae rakaha topa paku vuan mean pa rake tea vahio a beiko tenaa?" Mepa sue, "a haiki, naa na rake koa nom naa na rake tea vahio eve mene tabae, tetee tenaa na vagvagana nana, a meha iaa tena repa hee koa kana bona ma kapa na rake nom tea vahio a beiko tean naa re ann ta mataa." "Ah bara na mataa nana, eve he bukimeasun pa nau tahii?" Merau me bukimeasun sinanae pa sue, "eve he ean kou tomene sa rake haa a bukimeasun?" "Ah kahi, na kahi vahio nive." Mepa sue kibona, "e bukimeasun na tei minana bona suin na aba ae a vihi nia kuruu." Bara e bukimeasun suguna vai maa, a bua tom tobo pa gunaha tea puhaka iana, puhaka iana vakavara meori pa hiava vaha maa inu. Hiava vai ma inu, me sinan ae bukimeasun pa sue kibona, "eh, a si moon ei pa nomau tea rake vuan ean re vahio nie." Me bukimeasun pa pote rakaha. Me noon pa sue, ririgono pa sue, "hiki na mataa nana, naa kahi vahio ni vuan. " Na karahu vai, naa na nagunagu tea popo tea kaen popo vai to popo nom na." "E iaa tenaa, a moon va sunano, me iaa tean pete a moon va sunano, na mataa nana eara buaku kahi vahiou." Merau, meori pa popo nao evehe a hiki beori gooroho roho tea peha inu. Merau, peho bon, eori nao vai no tea kiu mohina, ere ririgono be bukimeasun. Kiu mohina vakavara, kiu rori me bukimeasun pa iki me pa goroho. Peana goroho nana e ririgono he nagu rake nana bona, mepa pae taono bona, bona maa nou, harus mana bona maa nou repa ma pae bona. Bara, mepa gono bono rapis mepa mos vahora bona vihi ne bukimeasun. Mos batana bona vihi ne bukimeasun. He mate. Pahena mos gosu bonavihi ne bukimeasun. Murinae mepa gono vaha bona revasin nae, me kokopo bona teo paku neo naono, me pa dee vos maa bona. Suguuna vai ma vaan, me sinane bukimeasun pa hivi bona, "e, ririgono, e bukimeasun he?" "E bukimeasun na vamurina bata maana." Mepa dee hovo bono revasin mepa no vatei bona komana inu, tea tubara te mepa no vatei bona komana inu, tea tobara te bukimeasun. Mepa vatei bona mepa tavus vaha ma. Tei rori rau o revasiin he tavarete pote bona aba. Hio vakisi rori e bukimeasun he pita tavusu maa, a hikinto vihi, o buo moona vaha, a otei he a tara va mataa rakaha. Mepa tavusu ma me Sinanae pa hivi, "eh, e teie iei to tavusu bata mana?" Me ririgono pa sue, "e bukimeasun pahita, napa mos va mate vahoara vuru maeve mohina menaa pa gono koa maa o revasin nae mena pa kokopo maeve eo paka naono menaa pa ma vatei eve tea inu teve, erau pa vahuhu vahau teo revasin, revasin teve. Me iaa te bukimeasun pa vamataa rakaha bene ririgono mepa sue, "ean a moon a mataa rakaha. Ean pa paku vea beiko tenaa mepa tara vamata rakaha. Ean kahi vavahio nom ei. Merau meori pa vavahio, meori pa popo va mataa rakaha merau mepa kuu teo kara put.